So mi waawi waawugol ko ɗi insect moƴƴi, miɗo ɗonnoo ko naange. Ko naange waawataa no njiggita sabu o ɗum ɓuri heɓugol waɗde e ndiyam e moƴƴere, so a jaɓɓitiri heɓugol njogorde ko o waawi waɗde ɗum njoɓdi haɓugol. O waawataa waɗde heɓe nder feere kadi fota eɓɓe njogirɗi kam mi foti woni.